Oy, nikandra any ianao tato ho ato zegny e, hitako soe isaka andro mandraigna de miala andro mandr- mandraigna igny e, sy miherigna koa raha sy antoandro, antoandro hihinan-kanina foagna angamba, avy homankany igny, igny koa miherigna ankeo de amy efatra harivariva, zany foagna, a de tsara ka! Ino loatra asa ataonao akagny io?